لا محبش أن أنا اسافر الفضاء لأن أنا معرفش هناك الحياة عاملة ازاي هل في إمكانية ان الواحد يبقا عايش عادي او في حياة في أماكن خروج او في أماكن فسح لا مفضلش أن أنا اسافر الفضاء